Cebolla'i tyonpa metza semana ja'kutyä wä'nu y muspatä nku'tä ntatä tzyäjkapya nitiyä, y pasonh ntzäpä'i tyonpa namas metz jama o tuka jama ja'kutyä wä'nu, ko koya'i tyonpa maksyku jamtyiyä ja'ku ijtu wäpäti, y papa'i kamotiyu'i tyonpa tumä semana' y muspatä nku'tä ntatä tzyäjkapya mal.